Kassitõugõ ei tiiäq ma kah. Mul om külh määnegi raamat, koh kõnõlõs erinevidest kassitõugõst. Vai oll' tuu pinitõugõgaq. Näet, inämb ei mäletäq. Tuu tuu vanainemise asi oll'.